ااااع زمان ايامي كنت اتدرب سباحة كان ممكن اخلي نفسي يوصل لدققتين دققتين وحاجه بس بقئالي فترة بدخن سجاير ومش بلعب سباحة بانتظام فالنفس بقى دقيقة وتلاتين سانيه مثلا دقيقة و اربعين سنة بالكتير